<hesitation> janaj re' cooperativa pues por lo ke han wat'aliim re'ree' apare' nkimal kiib' wunaq taqee' je'tii y nkimal kiib' reh nkii reh kit'oom taqee' ch'ahqon wunaq tiicha reh <noise> je' nkimalam sichii' meeya reh nkikamalam reh nka'nam qa'sa taqee' jee'tii pan kak'aal y nkikamalam reh nkiloq'om je' almacigo reh nki nkamalam taqee' reh kamanoon taqee' reh chikitoo' kiib' eeh wula cooperativa ke riloq' ree' qa'sa taqee' je'tii cosecha ke xilicha hee la cooperativa wahchin re' ree' la wunaq taqee' ke tikito'om reh nkiq'aram awah nah loo' <hesitation> wul qa'sa nab'anam hoj tiqato'om wahchin re' re' hee la banco pues en mi k'achariik ke je'tii nipensar han re' janaj paat janaj wi'b'al ahpa' re' wulmood nah waqsaam ameeya ee reh pues reh man manachap pa ameeya ke je'tii wula sichii' ameeya wulmood nah waqsaam qa ee wulmood nakojom reh naa nah tojom qa re' qa'sa nakoj taqee' pan paat je' ha' luz Ee wulmood nakojom reh janaj aseguro reh na reh ak'achariik je' qa' xab'an pasaar pues wulkoon are' sichii' meeya reh chikikoj cha'awiij ee wulmood ar nakojom reh chikii chikoqsaa pa sichii' ameeya porque wula janaj aproyecto reh naa nakojom reh cierto tiempo reh nab'anam ee nab'aqsaap ameeya are' ya xaa mal paa chii' pues reh naa korpiim la qa'sa nab'anam pensar ee wulmood ar nah kamalam qa meeya reh naa reh tikito'oon cha reh naa nab'anam pues wula qa' pan apaat